Ta'ayahi luumo a soodan hunde fere toɓe yesh-shima shede kaya asoodatamai sai atefa ɗustari har on narrah sai a sooda to waɗenima